E la ku xen nɇɇ fⱥ’tá’ to re fⱥⱥ´’ra, to e to jö re lí fó’ re dxárá’ e jó’ re dsínáá’ köö lló’ wyyráá’ e ta énáá’ e la ku xen re tína köö tó’ köö my dxáá’, kö my <hesitation> kö lló’ xáá’ ‘mó je jia’ re lí fó’ ta kuanta re wyyra e nɇ fí kiee’ to, jötu la ku xen re wyyra köö lló’ dsóoó, re jiáara köö kuyy, e nɇ fí kiéé’ to e kieerá’ jnⱥ’ i xen lⱥ.